देखो सा हुकूम अडी बात हवे के व्यक्तिगत समानता मा महत्वकांक्षा रै अहम भूमिका हवे हा। जसा के मानक रो विकास और आत्मविश्वास बढ़ या करै हा। आणा महत्वाकांक्षा यु सोच ना रै बे समानता बढ़ या करै ह और सब लोगा नै महत्वकांक्षा राख नै जोई जे हा।